China rac te loni re raura beñ bel goon cald racne chic este barbaco racne ru lliñ huaji llicne con rate ra lane nish racne este ru <hesitation> comín, pimient, claab, oreg, blahash, lliñ huaji ru llicne chic raine chicane lla china va- va guine chicane rsel rabeñ colish rucne dee dee con shiit lliñ ñä ru llicne raura beñne nish racne chic per- ra nesa cald hiit ra cald hiit sigac sa nish rac cald hiit porque nune vitamin stal este fuers nu llic- llic este bel hiit sigac nic rac sane cald rsha verdur lone rsha este llit besë, paap, sanaori, bsia yä ru llicne raubeñne lla ru sa comín ru este tom bkiush Lla este ni nac ste maiñ ni rausa beñ re maiñ maiñ este ni rsala beñ re sarobeñ nac kuch per nic mertis raubeñ nic rac sanic shobiiñ rac sa nic nic nac ni mais ru nish rnira- rnirabeñ lasha re nish toste nic ratetis cos ni- nic sheta rsebeñ ni la te <hesitation> git deets nic sheta rsebeñ biush, charroiñ, reiñ, rate ra tripga rate ra rau beñ nic ra patni kuch ra tene nish toste manga per kuch sheta nu nila te <hesitation> fuers sheta rdeine ni la te fuers scuerp beñ chine raubeñ nic mientras este goon hiit nic sol nac cos sac masru cos sac nac ra nic vit- cos sac rselnic fuers sac beñ per kuch sheta nac kuch sic sheta nua fuers llic kuch.